Allura, pi li pianeti mi vennu ‘n menti la nostra Terra, Mercuriu, Saturnu, Giovi, Marti, Veneri, Nettunu… Comu stiddi mi veni ‘n menti la chiù canusciuta: lu suli. Poi c’è la stidda polari, alfa centauri e Siriu. Inveci comu costellazioni pensu a l’Orsa Maggiori e a l’Orsa Minori. Accussì di bottu mi vennu ‘n menti sulu chisti.